غدي ندي معايا موس باش غدي نقدر نقطع بيه و باش نحمي بيه راسي، غندي معايا بريكة باش نقدر نشعل العافية، غندي معايا خيمة فين غدي نقدر نسكن ، غندي معايا كتاب باش نبقا نقرا وميجيونيش شي أفكار خايبة، وغدي ندي معايا حبل لغدي نقدر نربط بيه <hesitation> هداك الشي ل <hesitation> عندي ونقدر نصيد بيه